Alarqaan attalata albagdar bagulahan, wa balumman fi waqit wahid hubas, talata, talata kan jabo ya talata da, kan lammetat talata bet talatattani walammutattalatattani bettalatettalit da biyadik arraqam bilga tisae, hubas kan lammetan hinne talata del da.